Ko'o ëjt's kon moch ka'ay pues ji'i jebë ko'o t'suxk ko'on mot'sëp mëd t'suxk ni'iy mëdë cebolla mot'sëp ni'imyot's tëxotyë më ni'imyot'sa jedun myaj tunëp y ji'ib ko'o mëwëp t'saps ko'on pues padakëp cilantro cebolla mëd ni'iy oy mëbëp je'e a'ax dun nyënëmbyë licuadora jotyë.